أقدم هواياتي الكتابه من وأنا صغيره وأنا بحب أكتب وبحب اعبر عن كل حاجه بالكتابة علشان بلاقي فيها راحتي ، و كنت شخص مميز بالحته دي أني بعرف اكتب كويس واعمل جمل حلوة و منمقه الحمدلله ، الكتابة بالنسبالي راحه نفسيه و بفضي بها دماغي في